Dimy minitra sisa no ahafahako hisakafo ah, ny zavatra ataoko de paty, maka an'ireny paty telo minitra de vonona ireny ah izany hoe paty matsiro na seedap na presto ah, arotsako ao anaty rano mafana dia arorohako, vita, bataina de hohanina.